ʻO ke kuleana nui o nā mōʻaukala Hawaiʻi a me nā loina Hawaiʻi o kēlā au aku nei ka hoʻokāhua aku ʻana iā kākou ka Hawaiʻi i kēia mau lā. Aʻo nui kākou mai iā nā kūpuna o ke au kāhiko. No laila ʻaʻole hiki iā kākou ke holomua pololei ma ke alahele pololei inā ʻaʻole kākou aʻo mai nā mea i hana ʻia a me nā moʻolelo o ke au kahiko. He aha ka mua, he aha ka hope?